Paquí los que más ain sonin los saltarrostrus que nel branu no ai casa sin ellus i tamién las culebras, enque cuesta más el vé-las. Serpientis, alagartus, cocodrilus, tortugas, iguanas, camaleonis, geckus, tuátaras, boas, pitonis, caimanis, de tó ai ena viña'l Señol. Pa Montanchi izin que los jamonis tienin un gustu especial porque los guarrus comin culebras peru no estamus mu ciertus d'essu.